Al'aada lesdi india kanjum on rewugo dabbaji. Be do samdina dabbaji masin ngam duddum ha nder ummatoore lesdi mai do rewa dabbaji ngam mai be yida ko memi ndabbawa sam ha wuro mai ko sedda.